Wetenyo kuu, okuran kukatinechan, lo, apkana kyama lokoy yii. Kyamcha lokoy nyomuoen kyamcha lokoy pat lo ye oo kukaa, keomisiyi, aai, kukwomisiyi par aa, ato nam chi ruwonto, kurowoi nye pat yetee. Kumelo wetenyi wolo kewetei. Iruwonyi nye kuko pat, nyini kengetanyi nyu, bass, kwomunyi nyu lukoy amunyi yee tyangoi nyu kuko lo, kyomoi tyungoi lo tyangoi tyo pat keroryo. Akwa yee nyu wena <hesitation> akwaa chi kayetu ater ngalechu. Asiyech oo, tomchine aa konyotikwo lo oo kimitoni kukatonyah, nyo kimwoghoi lo nyo kuka, tolo chi ooi kolan oo, chenyuno kwenyacho atonanaa atena aketono aperitinyo yii. Atokee <hesitation> ateke ng’alana aas. Kunyoticha choko tembeanchinani, lencha, wechara akang’anin wechara ang’unan woloni oo <hesitation> bass, kowaan, awan nyoro kongotichan. Kyamacha lokoy lentene, poighsho nyana kulo poighsho kyamcha lokoy ke echara mpaka to towit. Asna ye nyo, kungorokchi pichai lo, lo kengwun tyonjai nyo kepu lokoy. Nyo kenama ng’alechona yee nyo, chino kepu kony’enyo, lo nyu, wechara, kimboro lo, kimboro lo, kimbore lo, “ kunam kong’oticha pat nyalekwa chinchi chai, baas, kyamcha lokoy choo mpaka nyu tokyamcha lanchi. Aketorocha nyu ng’al lo owoi wena, owoi, weno, poghisho nee nyana, owei, owoi owoi, oo, lentene nyana wole kau nyana, kulo atae micha peisheut kena nyoman nyoman kubila nyu kena, owo mominye shala wena nyo koshelecha ko ata, owoi. Nyo micha kau wena nyo pichiy, nyo poryo ng’olyon, aai. Nyo micha wena nyo mungu wena ye nyo pichiy, moshechanye wena nyo, nyo soro wena, ato ingunanyi wolete, kwamwechanyi ng’al wena chino pichiyech. Aai, anayo karam chi wena nyino tembeaonchini yee chi ateke sowou ng’al loo, lo ng’ono werianga yii <hesitation> wena kelentei kelentene ny’olyon baas, kyamcha lokoy ngo kong’otichan wechara nyoman nyoman, ata ruwan weni, kulenchanih wena ruwo, chenyo nee kataa, oruwan kumelo otoghan. Ombo wolo, ombowolo kurutoychan, aai, ombowolo kurutoychan, kyamcha lokoy nyu, <hesitation> nyoman kupak mpaka torowon <hesitation> mpaka asiyech. Akeyup cha chaecho, nyo tomo keyupo cha yee nyu chai oo, kepecha kelut pogh, keyit lalwa, ass keyupcha chai lenyoni, akepecha kelut pogh nyu lalwa akepkanacha nyu kyaam lokoy kau aa tokorel nyu soya lanchi oman nyu lanchi ku wechana, kyamcha lanchi nyu aai, bass kusotwanin kongotichan kena mpaka otini le junction tonyan baas kepecha wolo touni wolana kapecha kenyalah lo owoi, owoi, owoi wena kepurcha soro lo wena nyi korot kwa murunchu, owoi atani wechera karotan kau wechara, arota wechara nyo pichiy mwoewamin chichona kungat lo owoi rotanyi wena nyo karam kepkechanyi lokoy wena chino pichiyech <hesitation> nyok, nyo kapisaaa. Ata yee tukuchoni lee kumun wena, ko kumum cho putoy pich. Awoi ameting'eti otyu nyele msuri nyo karam wena, nyo karam nyapo kyakiku aii kupoto chi kemburo io kaputono chi kemburo io. kutererei yee nyu pat. kut <hesitation> kutererei moniny nyo mning ng'al lo oo oo komwowecha kuka ng'olyon nyo pichy. Kinyo mominye yee nyo ng'alechoni ku monechona nyu, ko chirerchi yo monechona maisha asiyech. Mpaka atoniye nyu kekyemoi lokoy nyu china pichiyech